Janngoyoowo taalib naɓan kayee ma, bikki maa e kañun tawee aɗe jogii ordinateer. Ɗun woni jonkaa hono taallibaaɓe lekkol ɓee. Ayyoo, taalibaaɓe Ɓur'aana ɓee kañun duu alluuje jogii.